אֶלְחַקִיקַה כַּאנְפַדֶּל נְגְלֶס עַל אֶלְאִיקָה חִית כַּאתְעְטִינָא רַاحַה וְחֻרְיַה בַּאֶה נְתְוַסַע שְׁוּי וְנִתְחַרֶּק בְּלָא מַה נְחֵס בֶּאלְדִּצְק, כְּרְסִי מִזְיַאן לֶלְכְּרְדְמָה וְאֶלְאָכְל, לָקִין עֲנְדָא אֻרִיד אַנְרְתַּاح כַּאנְפַדֶּל אֶלְאַרִיקָה, אֶלְאַרְד כְּתְכּוּן מְרִיחָה פִּי בְּעְדֶל אֶלְחָאַלָאת בְּחַאל כִּי תְכּוּן מַעַ אֶלְסְחַאב פִּי גְלְסָה עַאִ'לִיָּה וְלָא פִּי אֶלְטַיִבָּה.